Izany izy da mividy tragno eky, satria da io gne mampizaly, aia da magnofa tragno avao isam-bolagny, mividy tragno zakabe da alamino, la tena mety e da asiagny piscine atokontany eo satria mafana gn'andro amin'izao, mizoso avao iaho defa aomilomagno, da avy teo magnano voyage, ze tiako handehanagny io, handeha voayage misy, mandeha avion zany igny koa zany tena fagniriako e.